Okutuura n'amagara marungi, nyowe ndateekateeka ngu n'okushanga oriikiriza Mukama oramanya Mukama, orakunda okushaba oramanya okushaba. Ekindi n'okushanga oine obuntu kandi oine obuntu ahaakuba ekyo nikyo kirakira ebindi byona waashanga oine abantu kandi niiwe orabakunda abantu boine, ahaakuba n'obwokutunga kizibu ki, orashanga abantu boine bo bonka baabakuri hiihi baakuhamya, nooguma oine amagara marungi kandi oraguma oshemeriirwe. <hesitation> Ekindi n'okushanga oine esente, <hesitation> woine esente tokaabura kugira amagara marungi, tokaabura kutuura omu magara marungi kandi n'ekindi kiraba kirarugiirira esente ezo oku oraba ozikozire n'ahu oraba oziihire, N'ahandi waaba orashanga ora- oine abantu, orakundana n'abantu, orasaasirana n'abantu, buri hamwe ahoraza orashanga abantu barakukunda, ekyo nikituma waagira amagara marungi, waatuura omu magara marungi obwire bwawe bwona obu waaba okiri omunsi.